مع الأهل عادة هم اللي يحضرون مراسيم عيد الميلاد والمشتريات والهداية وفي الأرجح يسون مفاجئات والتنسيفات بشكل مفاجئ علشان ايخلون البهجة تدخل داخل القلب ويتم الاستمتاع بهذا اليوم كيوم مميز بين الأصدقاء والأهل ونتبادل المودة والهدايا مع بعضنا البعض.